وخت تېرېږي، خو بېرته نه راګرځي! هو، وخت یو ډېر مهم مفهوم ده، چي د زوند، کار، زده ‌کړو، اقتصاد او په نورو برخو کې ځانګړی اهمیت لري. <noise> وخت یوه قیمتي شتمني ده، چي ضایع سي، بیرته نه راګرځي، هره لحظه چي تېرېږي، زموږ د زوند یوه برخه له لاسه وځي. وخت ضایع کول، تاوان ده او که وخت بې جایه تېر سي، بیا نه جبرانېږي. وخت سره زر دي او ضایع کول یې تباهي ده.